Polar bears ɓe woni sabu ɓe nafoore, kiiki e hawru, puccu giɓe, e nder hokka fowru gallaŋ, ɗiɗi puccu mo to.